San'at ijtimoiy ro'l o'ynaydi, chunki u odamlarni birlashtiradi, madaniy va hissiy tajribalarni ifodalaydi. San'at odamlarni o'ylantirishga, muammolari haqida <hesitation> xabardor qilishga va ijtimoiy o'zgarishlarni rag'batlantirishga yordam beradi. U madaniyatni saqlash va o'zgartirishda ham muhimdir.